<noise> i koʻu manaʻo ua paʻakikī ka hiki i kēia ʻāina <hesitation> ka poʻe <noise> ʻōiwi o kēia ʻāina ʻo indonesia e kū hoʻokahi. ʻoiai ua nui ka poʻe <noise> nui nā lāhui like ʻole i hele mai, noho, a haʻalele, hele mai, noho, pā i ka ʻāina a haʻalele <noise> a <noise> paʻakikī kēlā e kūkulu i kekahi ʻano aupuni.